واحدة من الأوقات اللي حسيت فيها إني محظوظة كان يوم قدمت بمسابقة فنية، كنت مترددة بالبداية بس قررت أشارك برسمتي وما توقعت أبدًا إني أقدر أفوز لكن المفاجأة كانت إني فزت برسمتي بالمركز الثاني، إحساس كان رائع وجميل وحسيت أنه على قدر التعب يجي الفرح.